एक बठे शुरु हुन्या विजोर संख्या ये प्रकारका छन्ः एक, तीन, पाचँ, सात, नौ एगार तेर पन्नर, सत्तर, उन्नाइस, एक्काइस, तेइस, पच्चिस, सत्ताइस, उनन्तीस, एकतिस, तेत्तिस, पैतिस, सैतिस, उन्चालिस, एकचालिस, त्रिचालिस, पैचालिस, सत्चालिस, उनन्चास, एकावन्न, त्रिपन्न, पचपन्न, सन्तावन्न, उनन्साठी एकसठी, त्रिसठी, पैसठी, सतसठी, उनान्सत्तरी, एकहत्तर, त्रिहत्तर, पचहत्तर, सतहत्तर, उनासी, एकसी, त्रियासी, पचासी, सतासी, उनानब्बे ।